عشان أوفر الفلوس، هحط ميزانية شهرية وأتابع المصاريف، هحاول اقلل الحاجات اللي بصرفها يعني هرتب أولوياتي لو مثلا عندي حاجات غير ضرورية زي مثلا الوجبات السريعة، الأكل، الاشتراكات اللي مش بستخدمها، فهحاول اقلل من ده وأحاول احط هدفي اللي انا عايزة انفق عليه مثلا الشهر ده.